Eh <hesitation> su latti mi fai dannu, su caffè pura no è chi du frequenti. Ua tisana mi fazzu e mi sciudu ua fetta biscottadasa po podi buffai su megia. Cussu dogna dì mi toccada fai aicci.